Raha ny fomba mahomby mba ahalalan'ny ankizy ireo karazan-tsakafo maro samihafa zao no resahana de ohatra hoe entina mandeha miantsena izy, de atoro anazy hoe ity no atao hoe 'zao, ity no atao hoe 'zao, de rehefa tonga any an-trano koa ohatra hoe <hesitation> antsoina izy mba hiaraka hahandro sakafo miaraka aminao eo, amin'izay fantany hoe ity sakafo ity zany ohatr'izao no nanamboarana an'ity.